Whe ohiovo omozae whe be no ome roho ore who ve me beje arewho nome be ro ta eme na oye a re se no isoko, orewho isoko whe se ri orewho isoko ha whe re sei evere ahwo isoko orewho nana oye orewho ahwo isoko no are je oke kpobi yo oye avona me be ro ta eme anwese na ababo orewho ofa no me bi kukugbeli, o rro ziezi kere mal ahwo isoko mal ma dhese oma mei via roke akpo soso evao ogbe kpobi no ma rroi evao oke-kpobi no ma be ta eme, keme no whe te be ta eme whe be je o orewho ra o re jo oware no o re dhese owhe roke umutho ahwo no a rro ogbe yena, a re bo roho whe te kpoho ere osiwi ra no whete rro okpokpo ma oro ohwo orewho ra keve orewho na ro rie roho ohwo rie o ro evao etee evao epano whe ru emejo whe je orewho isoko na yo ore who isoko ewho logbo no o re kekee no o rro kpokpolo no o ro uruemu sasa sa no eyere no a bi yere whete ro ozae owo ego no whe re go ego ra whe re whe wo ego no whe re go ego ra where whe wo ogbru ozae re ro ogbru ro zou. O re fi ubra-ewu ho chru rie o re wha ivie o re je ro etu tu o re kru ubrokpo abo eme kpa usiobo rieno o re fi ughol no o wha lele oma nya o ji je no ereno evie rie evie no ire wo ifi hi oye ho evre no are ro gwa ego ocae isoko no whe te roozae emo ose nana no whe go ego na no whe oye re dhese owhe ke akpososono ohio nana yo ozae no whe te ro omozae whete ku alog gbe ewu fiho hayo etu no a re si ruō ovao akpo soso te rue owhe are bo no ohwo nana yo omozae epovo na oro ke aye, aye o wo egein ho ive no o re zuo eganho ive na no owo ubro-ewu no o reje kuho. Ubro-ewu rie na o wo oghere o are ko ei o wo ejo no are ro owaivie ro wha o wo ejo no a rero acha ivie ro wha ha o te ku ewu rie na ho no o re je fa uthofo fiho uzou o jefa thufo noo re je wo ivie no are je kuho oho oje ti ku eyena ho no o ve je ku eve rie ho.